کاناډا یو بډای کلتور لري چې د فرانسوي او انګلیسي دودونو ترمنځ یو ډول همغږي لري. کاناډا د خپلو مهاجرینو له مختلفو قومونو سره یو ډول ټینګ اتصال لري. د کاناډا کلتور په ځانګړې توګه د خپلو ملي جشنونو او فستیوالونو لپاره شهرت لري. د کاناډا د خلکو ترمنځ د ورورۍ، تساهل او د وګړو د حقونو لپاره ځانګړی ځای شتون لري.